Nakin toz tzye gakmen, tzye- tzye gakmen, tzye xabmen. tzye desde jwa'n xab ndo numen, na xomod limen tiz tzemen nerla xaben ak men thi men kub lo xabmen desde len lozomen, pues tayaa taga tayal tzye zye nyamen lar xiz gabmenza. iz na nchelazna zye zye dib zis xomod nzo lozon tayal taga tayal tzye gakna', zye nya tzen xabna, tyon xomod nzo lozon tiz nale nzo lozon pues taga nya gakna thi men, thi men naxutna' pues tayaga ryoxoba' desde xis.